Xhilo <hesitation> ujun yelon kuaviolon ta ikaka nota'a xhinoxhi lu tuc <hesitation> xhijinan xhiteñan tuku há kuu lo'o motor na'a gasolina li'i tajallina lon ta'a nate ye'é loika notaxhina.